फिलम काजे ते हमरा अधिवासी भासा मा पिच्चर कोई। ते पहले से मानश्या पुराने पिच्चर देखने ज़्यादा पसंग करते ला, तीनुं असु लागते ला कि हैं ते। अपना वाटे ते जित नहीं कोई, बाकि नहीं जमानां के नौवली नौवली पिच्चर आई पुष्पा चे। ते तेर मा अन्हें हसली पिच्चर काजे थेटर में जाएं पलो काई कोई यार सीने मा घर में जाएं देखने में जाएं मज़ो आओएं। चाएं पेस्ट क्वालिटीन साउन जोड़े अपनु काजे वार्थ वाजाडे। अन्सान धूस धूस करें वाजेन ते नौवली नौवली पिच्चर देखना में जादा मज़ो आओएं, में सेखते।